<hesitation> Manampy amin'ny fitehirizana sakafo ny fanalana rano satria izy le efa hoe alana rano iny zany a, de tsy atahorana hoe ho lo na ho simba zany iny sakafo iny, de izy konko zany rehefa afaka rano a de azonao tehirizina tsara, ohatra hoe any amin'ny- any amin'ny tany ambanivohitra be any izao le tsy m- tsy manana vata fampangatsiahana, de afaka tehirizina zany le sakafo amin'le izy alana rano iny.